ס'דא זייער אסאך אנדערע מינע ספארטס <hesitation> ווען ס'קומט צו נמשל באל איז דא <hesitation> סאקקער, בעסקעטבאל, <hesitation> פוטבאל, נאכדעם איז דא טענניס, בעיסבאל, גאלף, <hesitation> ס'דא לויפן, וואליבאל, בעדמיטען, <hesitation> לאנג דשאמפ און אסאך אנדערע.